<noise> kulkas manege ma manfaat kai ngoe ika bisa juga es batu waakana es lilin waakana de <noise> inomo ma <noise> sosou wosi noa kulkas ika.